Ñyamunda ɗum wala bone ko mi nanaata belɗum maajun kanjum ke ñyiri masardi e li'o folle, e ñyiri mbayeri e li'o ɓokko, mi yiɗi ngabba e bete ramaaji, mi yiɗi muri.